في الحقيقة يوجد العديد من الموضوعات و اكون سعيد و شغوف لما اتكلم عنها زي <hesitation> كرة القدم ، عندي شغف كبير تجاه هذه اللعبه و خصوصا رونالدو و الأداء الذي يقدمه و <hesitation> بلغ سن الأربعين و مازال بنفس الشغف و نفس الأداء ، أيضا الطبخ ، أحب كل <hesitation> وصفات الطبخ خاصة الدجاج و حب ، نتكلم عن خططي للسفر و زيارة المدن.